yim ne̱ te̱ti̱me̱ ko̱nu̱n kar di̱re̱ fiidi yim ne̱ te̱ti̱me̱ ko̱nu̱n maashi̱ e̱ a kar tu̱u̱ mu̱ yo̱o̱ a fi̱m ne̱ mo̱ mu̱ maashi e̱ kanadi̱, kanadi̱ wani̱ yi̱kar di̱re̱ a maake̱l shi̱ɪr na ko̱du̱ mu̱ yaa me̱cce̱l te̱tɪme̱ ka mu̱ a kubinel lam shi̱i̱r di̱ mu̱ we̱ lam shi̱ne̱ kwad mu̱ we̱ lam shi̱ne̱ kwad mu̱ faa bu̱ kwad mu̱ we̱ durshɪn kwad mu we̱ durshin mu̱ de nunde ko̱ mu̱ faa bu̱ mu̱ de nunde ko̱ mu̱ faa bu̱ mu̱ de nunde ko̱ mu̱ faa bu̱ mu̱ we̱ durshin mụ we̱ maashi̱ mu̱ maashi̱ kwad di̱ na mu̱ yo̱o̱ti̱n kanadi̱ di̱ mu̱ yang mwi̱i̱ maaki̱n ko̱du̱ kar tu̱u̱ ko̱ro̱ mu̱ maashi̱ o̱ Yamba di̱ su̱wo̱kel mo̱ a kam tu̱u̱ mu̱ maashi̱ e̱ lam kuwoshi to̱b mu̱na kanadi̱ lam kuwoshi tu̱u̱ ko̱ro̱ mu̱ lamshi̱ e̱ na mu̱ faa di̱ mu̱ yang maashi̱ nyine di̱ shi̱ne̱ mi̱ yang be̱e̱to̱ke̱l nye̱ nang nang lamke̱l ka bwɪye̱ ka wu̱r nangji̱ di̱ nang bwɪƴe̱ na ko̱du̱ mu̱ nang wu̱re̱ di̱ yang dekkel mi̱le̱ nai̱ de mi̱le̱ mu̱ faa bu̱ wu̱r re̱ mu̱ maa bu̱ yur mbi̱ bu̱. mu̱ maa nunde kar mu̱ kuwo ti̱ng mu̱ faa bwi̱ye̱ wo̱ro̱ mu̱ faa bu̱ na ko̱du̱ kwad mu̱ we̱ de kanadi̱ mu̱ we̱ de kanadi̱ mu̱ we̱ de kanadi̱ mu̱ mangke̱ maa sassalab yo̱o̱ kanadi̱ wo̱ro̱ a kam fi̱m ne̱ mo̱ mu̱ so̱ Yamba yi̱karni̱n kanadɪ wo̱ro̱ mu̱ mo- dir wo̱ro̱ di̱ shi̱ yang sa ke̱e̱shi̱ fọo̱re̱ mu̱ kuwo Yamba di̱ nyi̱ye̱n bwi̱ye̱ a ko̱du̱ ko̱du̱ mu̱ ku̱u̱ra bu̱ mu̱ yang faa shi̱ e̱ mu̱ kuwo mu̱ faa kanadi̱ wo̱ro̱ mu̱ maa do̱ di̱ shi̱ sa Yamba nyɪye̱n bwi̱ye̱ wo̱ro̱ a ko̱du̱ mu̱ lam sobkin mu̱ we̱ maa sobkin mu̱ we̱ ku̱u̱ra shi̱ yang kab yaa mu̱ yang bwangke̱l ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r ka yaa mu̱ yang bwangki̱n mu̱ fang kuu ka a kam ne̱ nu̱bu̱ fang kuuku nu̱bu̱ tam na ti̱me̱ di̱ ko̱du̱ mu̱ maa sobkin wo̱ro̱ na mu̱ mo̱tti̱n dir mu̱ bwang bu̱ na kanadi̱ di̱ ma mu̱ mwi̱i̱ maashi̱ mu̱ yang kune mu̱ yaa fii sobkin mu̱ daku̱m bu̱ she̱l dagme̱ suun yang ka maake̱l mo̱ suun we̱ maake̱l mo̱ mu̱ we̱ nyu̱wo̱ ti̱ye̱ bu̱lle̱l mo̱ ko̱lbu̱ mu̱ we̱ yang nangshi̱ kwad mu̱ we̱ yang nangshi̱ kwad mu̱ we̱ mo dir na mu̱ bolung di̱ mu̱ yaa di̱ ni̱bi̱ twalni̱n ka ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ le̱ri̱ngki̱n di̱ bi̱yo̱ a ti̱i̱bi̱r re̱ ku̱me̱ na ti̱b ni̱bi̱ di̱ ni̱bi̱ twal ni̱n ko̱du̱ wo̱ro̱ na mu̱ bwang bu̱ na kanadɪ kam yaa me̱cce̱ di̱ mu̱ bwang na kanadi̱ di̱ mu̱ yang yaa mu̱ mo̱rti̱ sobkin bwang kanadi̱ mangke̱ kanadi̱ mo̱ di̱ dii amma ko̱du̱ mu̱ maa kubine wo̱ro̱ ka twallu̱ng ka suun ka te̱e̱ mu̱ we̱ dure maa sobkin wo̱ro̱ mu̱ yaa ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ ku̱ we̱ yang ku̱ we̱ yang ku̱ yang ku̱ yang yaa mu̱ sabbu̱ti̱ bu̱u̱r mu̱ faa kati̱ki̱n mu̱ sabbu̱ti̱ bu̱u̱r mu̱ maa bu̱ kanadi̱ mu̱ yu̱ko̱ bu̱ kung bu̱lle̱ mo̱ di̱ mu̱ yi de̱ di̱ bwang kanadi̱l mo̱ dii kanadi̱ maa mụ yi̱karki̱n a sang mo̱ amma na mu̱ mo̱tti̱n dir mu̱ mo̱tti̱n dir mu̱ we̱ dure maashi̱ ka kubine nyine nyine di̱ ka suun nyine nyine ka ti̱ye̱ bu̱lle̱ mo̱ di shuule nyine nyine mu̱ we̱ mo̱-dir mu̱ we̱ mo̱-dir mu̱ we̱ maashi̱ mu̱ we̱ maashi̱ di̱ mo̱-dir wo̱rọ maashi̱ di̱ shi̱ yaa yang saa shi̱ ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ mu̱ kuwo ni̱bi̱ di̱ kungnin mu̱ yaa ke̱e̱shi̱ bwe̱ndu̱ ni̱bi̱ ku̱u̱ra bu̱ mu̱ yaa yaa mu̱ duro mo̱ mu̱ ku̱u̱ra bu̱ mu̱ bul bul a we̱ mu̱ kuwo Yamba kungnin yaati̱nu̱n a bwe̱ndu̱ wo̱ro̱ kanadi̱ wani̱ sa shi̱ ni̱bi̱ yi kekkedek na bu̱tti̱n kanadi̱ wani̱ sa shi̱ mu̱ bul a be̱ bwe̱ndu̱ mu̱ lam yang e̱ yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ ko̱nu̱n ka mu̱ lam maa sobkin ka mu̱ lam bwang fang kuu nang te̱e̱ mu̱ lam shi̱ a te̱ti̱me̱ ko̱ di̱ na mu̱ bwang bu̱ na kanadi̱ di̱ a dur tu̱u̱ mu̱ yo̱o̱ a fi̱m ne̱ mo̱ mu̱ yang maashi̱ e̱ di̱. ma mu̱ mwi̱i̱ daku̱m kaba maa mu̱ mwi̱i̱ shi̱ne̱ she̱, kanadi̱ ko̱ yo̱o̱ nyine nƴo̱o̱ nyine ti̱me̱l nu̱bu̱ Maa nyi̱ we̱ yim na kanadi̱ nyi̱ mangke̱ maa mwari̱n na bu̱tti̱n lo̱b nyi̱ mangke̱ lam bu̱ro̱m na bu̱tti̱n ka we̱ di̱ yang bwangki̱n fiye fiye lo̱b ni̱bi̱ we̱ maa fi̱le̱ kwad adurshin kanadi̱ yo̱o̱ nyine nyi̱ yim diin na bu̱tti̱n nyiye cum cum nyi̱ we̱ yim na bu̱tti̱n kanadi̱ yo̱o̱ de̱ lo̱b kanadi̱ di̱ shi̱ sa Yamba nta te̱ti̱me̱ na kanadi̱ kanadi̱ nsa ko̱ Yamba di̱b nyine nyi̱ yim na fi̱m ne̱ nye̱ na kekkedek ne̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ e̱ kanaḏi̱ na mu̱ mangke̱ na kanadi̱ a daam te̱ti̱me̱ di̱ ma mu̱ maa ko shi̱i̱r kanadi̱ wani̱ nyi̱ye̱ke̱l kwaan ne̱ dun na di̱re̱ we̱l maa shi̱ịr lo̱b kanadi̱ wani̱ bwangki̱n nang she̱l ta kwe̱e̱ke̱ kar tu̱u̱ mu̱ maashi̱ e̱ na mu̱ mo̱tti̱n dir di̱ mu̱ mo̱tti̱n dir tu̱u̱ mu̱ maashi̱ e̱ ka kubinel shi̱ne̱ she̱ nyine nyine di̱ mu̱ mo̱tti̱n dir na yim ne̱ mo̱ na yi̱ri̱mbu̱l mo̱ mu̱ mangke̱ na mo̱-dir mu̱ mangke̱ na kanadi̱ di̱ bwe̱l shi̱i̱r be̱e̱le̱ mfaa ku̱ne̱ di̱ ku̱ kung mwari̱n bwe̱l shi̱i̱r be̱e̱le̱ mfaa ku̱ne̱ ku̱ kung mwari̱n ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ na mwari̱n she̱ kina di̱ mu̱ de mwari̱n she̱ mu̱ yaati̱n a sang fang kuuku kwad mo̱ nunde kwad mo̱ nunde kwad mo̱ nunde. mu̱ mo̱b bu̱ dir mu̱ maa bu̱ kanadi̱ a durshin kanadi̱ bwang yi̱karni̱n bu̱ a fo̱ro̱ kanadi̱ wani̱ wu̱b di̱re̱ yaati̱n di̱re̱ a kubine kanadi̱ wani̱ wu̱bu̱ke̱l.